L’interrutturi funcjonar se ti shtip e çel e pran e shtyp pometa e e shuan, na do dritën dhezur e shtyp një herë, si pran do të e shuash, e shtyp pameta.